दरु पिना बहुत खराब बान रहता । महके यी बान अक्को नाई मन पर्ता काहिकी दरुले हम्मर स्वास्थ्यमे खराब असर कर्ता । यहका सँघे हम्मर पैसा फे नाश कर्ता आउ इज्जत फे नाश कर्ता । तभिमारे दारु पिना चाहि महके पटक्के मन नाई पर्ता । हाँ पहिले मै कबु कबु पिउँ ते महँगा दारु आउर सस्ता दारुम उइसन खसे महके कुछ फरक नाई लागे काहिकी महँगा दारु नाममे किल महँगा रहतियाँ । ओइने बाहिर बहिर बनल रहतियाँ तभिमारे महँगा रहतियाँ मुल ओइने दारु ते दरु हैं ना महँगा रहे चहे सस्ता रहे ओमने कुछ फरक नाई रहतियाँ ।